Dinanka onre yanixuu ndó ndundaxu kexuu ndoján, nauxhio nana ndoján kexuu anuu anuu taxte anduu nanaján januu ndakenxu ndunama ndinanka njun ndada onré, nikunan tataxuu ndandexu nuu alavaderó kuan ndajan tainixuján vinanka, njuan ndinaka kuxu nama <noise> nama naxti nama kuan ján ko'o nama ndixkueján ndakuu kuina, jenxu jenxu ndina uu uni uu uni ichí yande ne'e nikuna ndanduxu nduchi nama nduxu nuu ichí yix nuchi nama yandova'a, nikuna ndandiuxu nute ndajinixu nikuda ndakexu ini uun tambo chi lakexuu la'a intañeva, ndo ndaxuu onré ndajinixu ndó uun ndaxuu.